Hi lalle wa kuʒa da- daɗin ɗi rayuwai Cinni wi wa ɗahyi, hyi lalleyu, ghani wa Puc’i va hyi lalleni ba wu ndaka kuʒa daɗin ɗi vayuwai cina’a ko kullum Layu wa kuʒa P’iyatina, hyi lalleyu, ghingin ma wan ma gha- ghamwi wa tsugu ma, wu ndaka kuʒa Layu ta niya khiya vulau, babu bu ɗawawi, wu ndaka kuʒa layu tu vula kuwai ghani wa tsugu ma yanwu, wu ndaka gi khiya naha wi te kai, na shaɗi te’e, na shaɗi yani bu ta Ummau, sai Layu ta Vullau, na shaɗi tanda, sai Layuwa vulai, kai ghi laya tana’a wa ku P’au, Layu a ndaka Vulau, ghi Laya te’e wa ku P’au, Layu ndaka vulau, wama tana’a wuku Pau, Layu a ndaka Vulau, to waci Vinahyi Khin we’e, ku ba wu ndaka ɗa P’a, wu ndaka kuʒa daɗi rayuwi cinu, rayiwi ciini ndaka ghanu kawai kawai guri wa kuʒa ma kamar garo wa miya ma sabo khin miya, Sabo wa kuʒa khin daɗin rayuwi cinu rayiwi cinu hy wi mbanayu amma wa ʒhi ba hayu ɗikan ba rayuwi va wan rayuwi wi P’iyatin ba wu ndaka kuʒau, babu rayuwi wi P’iyatin ɗi dinnan tana’a, ma U’mma rayuwi kawai ba wi- um kwa kuʒakhi daɗina kayana’a, amma waɗiva wan daɗin ba wu ndaka kuʒa ɗi rayuwi cina’a, wu ndaka kuʒa daɗinu gari ma wa hala ghi wahalai, to wahali ga wunai wa ghanu bu sahyi bu- hala bu sahi nʒuna to wanba sinna, to wanba Sinni ɗi rayuwi cina’a, ghandai wu ndaka nʒau, wu ndaka P’au, waku nʒau wu ndaka P’a’a, wa nʒuu ga wu ndaka P’usin. Lthadai, wani wani. Khiya kawau waniya U’mma ti Cighakhi ca tuwai wa Ummati Cighakhi kuwai, wa Umma ti cighaki kuwai, wa kuʒa ɗingha Oowini buwu ʒhi ɗahyi, ai tsiga kye a tsigatiba, tsigyita shikenan Sai wa Falusi gma we’e.